أجول له يعني أعرف إن ركوب الطيارات مو سهل عليك <hesitation> بس خلك متطمن يعني الطائرات يعني تعتبر من أكثر وسائل النقل يعني أمان، وحاول تتخيل نفسك في التجربة إنك مستمتع <hesitation> وشاهد بعد المناظر الطبيعية من فوج، حاول يعني تلهي نفسك <hesitation> ممكن كمان يعني تحضر معك شي يريحك? يعني مثل إنك تسمع موسيقى أو تجرا كتاب، وأنا معك يعني في كل خطوة إذا تحتاجني.